<hesitation> Magnamamy <hesitation> hanina aminà tantely a no tegna tiako kokoa satria igny a no tegna hoe <hesitation> naturel kokoa zany a par rapport am'le hoe siramamy efa tonga de hoe vita, zany no itiavako ananjy, sady tantely koa ma le magnimagnitra igny de tiako.